La lingua che parlu dë pi e capisu dë pi al e l'italian, pöi a ie ël patuà, a sarìa l'usitan, pöi ël piemunteis, pöi capisu abastansa bin, ma parlu pa trop ël franseis, capisu cuai parole, ma pochissime d'ingleis e cuai parole ën pi dë tedesch